<shushes> Ñ'antony ñ'ilà ñy masiny fanasàn-tsike: <shushes> -Malio soa ñy sike sasà ñamine, tsy vozaky teña mikarikarioke mitao rano, <shushes> fa malio soa ñy siky sasa ñamine ro milamy teña, <shushes> tsy marary lambosy, tsy siloke fa malio avao siky reñy ajobo añatin'ao.